Menga oddiy ovqatlardan tuxum qovurish juda ham yoqadi. Lekin u oddiy bo'lganiga qaramay juda ham mazali va to'yimli ovqatlar sirasiga kiradi.